La iná, la iná ko nguichi ngua tité kun xhina den xhiná hó kututi ngueno té ñotutité ngua kuni naxa'a, ko iin la iná xhina kó, kodoñati te koto tingue un.